كنفضل نعيش فقرية صغيرة حيت الحياة كتكون بسيطة. و الناس كتكون كاملا كتعرف بعضياتها، والجو تكون نقي، و الطبيعة كتكون زوينة بزاف، والحياة كتكون چعما معقدة، وبعيدة على الصداع ديال المدينة و على التلوت، والناس كتكون كتعيش بشكل طبيعي وبسيط، كيركزوا على الحوايج المهمةفي الحياة بحال الأسرة، والطبيعة، والعمل،.